كان في رحلتي إلى صلالة كنت أتمشى على الشاطئ وقت الغروب ،والافق كان مليء بالألوان ،الجو كان هادئ والأمواج تتلاعب برقة على الشاطئ فجأة شفت عائلة صغيرة تتناول العشاء على الشاطئ ،والشموع مضاءه حولهم، المنظر كان ساحرًا والأجواء مليئة بالحب والدفء أحسست بكمية المشاعر اللي كانت تحيط بهم ،وهذا جعلني أؤمن بأن اللحظات البسيطة قد تكون اكثر رومانسية، كانت لحظة لا تنسى.